Ataye ina waɗi mbaydiiji keewɗi ceertuɗi. Goɗɗi nana toon ina nguuri, goɗɗi ne kaaɗi, goɗɗi ne tekki, goɗɗi ne- ne celbi.